Nonre yó nikia xanda'a exkuixtinio yunindanja nichi xhen yo'ó netekoto va'a oma'a onjatu tunjeo njaví njikenma'a keo njani njin yuni kuu xao oxuniojite ndeoneo.